अगर मोसे कोइ कह्यहए टिभि और संगित विना बैठ सकत हए । तव मिर जवाफ का रहए कि मय एक घरी फिर न वैठपए हौ । का हे कि टिभि और संगित जिवनको अभिन्न अंगके रूपमे हए । संगित एक भवना से निकरो भव एक भावनत्मक प्रकट रहत हए अराम करन और मस्तिक्सके ताजगि पन वनान ताँहि संगितको अहम भुमिका रहत हए । और टिभि देश विदेशमे घटो भौ घटनाके ताजगिपन खबर आदन प्रदान करत हए जक संग संगय मनोरंजनको श्रोत फिर रहत हए । तवहिक मारे पहिलेक मनै नाच गान से अपन दिन चार्य वितात रहएँ । तर अव अब के मनै दिन चर्य वितानके ताँहि मनोरञ्जनके सुविधा लैके आजकाल चलरहे हए । और जौन चिज आज काल जो प्रविधिको जमना हए कोइ भि मनै नबैठपए हए ।